بعدما تلبس الصباط تكبسو هكدا و تعمل العقدة الاولة تدخل الخيط فالخيط معناها و بعديكا كل خيط تعملو هكا زوج ودنين كيما ودنين الارنب كل جهة و بعديكا تعقد الودنين في بعضهم و تعقدهم بالڨدا معناها مدابيك تكبس بش مايتحلكش بعديكا و ثبت ايديك ادا كان هوما متسوايين هكا عل منظر